Pensu ch'a ie sie pi dë sincuanta pes, a ie i pes ch'a vivu ënt i turent cum la truita e ai i pes ch'a vivu ën la mar, ën l'eva salà cum ël pes, le anciue e d'autri pes d'la mar